احب اكون الطفل الوحيد, لأن بيكون عندي وقت اكثر مع ابوي وامي, واقدر اركز على دراستي رهواياتي, بدون تشتيت, بعض الأحيان يكون في ضغط مع وجود اخوة, وكل واحد له احتياجاته, كدا اقدر اكون أكثر استقلالية, واتخذ قراراتي براحة, لكن طبعاً أحياناً الاخوان يكونون مصدر دعم, بس أفضل إني أكون الوحيد.